Intuita ka një rol të rëndësishëm në procesin e marrjes së vendimeve, sepse mbështetet te përvoja edhe te nënvetëdija. Shpesh na ndihmon me marrë vendime të shpejta në situata të ndërlikuara, ku analiza racionale do të kërkonte shumë tiemp.